<hesitation> Karazagna kiraro misy aminah ndraikagny enina zare akao de <hesitation> karazany zao ôhatra <hesitation> misy tenisy telo, de <hesitation> krôksa raika, môkasaigna raika, de <hesitation> skobido koa raiky.